wala leifi ngam a ɓuri yiɗeede daabaaji e yimɓe to bannge kuugal, ngam to daabbaaji njamaki yimɓe maa nangoto e nyawu to ɓe nyami kusel.